Am kalau mae sinoli amel ipi'ya am ramas ra ai'nim- ai'nim- ai'nim mekan ta fale sampe ma falu sefa mau ely bo'waha. ely bo'waha ya ese sampe niuw faya ya tibu ya istarahat matik waya isak lak tabaka cef yak huti'mati na uni yak cef. sefa mau ya ya hela tak fa ya hala kupas wa'ha he <hesitation> yak kala kupas yo lo'to yak tafa ya kolo'rohi <hesitation> yak seini wa ha. ya se ni wa'ha cef <hesitation> ya se ni wa'ha ya hil'henloy ya ya kupas cef, ya kupas sifu ya bo'loh sifu, ya yal sifu sefa mae tebu, ye le tampil mea tebu. ya tebu yal yil ip'ya uhti yak kal ipan sudah ma falu teke ta'he ya lo ya ya'hoso nira huwanin kay abura muri ka tai hasa salah salah. sefa mau ya <hesitation> mutu tu'wa ha ya ebu nauw ya ma tanah yahil wa'ha yahil. He'he nesa ni tacu te tacu la muna ya huna esa ni ne ya tumpah yak ke yako'yama ya bo'loh ya kupas sifu. ya bolo sifu, ya el sifu cef fama'ya he'let tebu ne kowari <hesitation> ya esa na kore kore'ra. ya kore kore'ra sampe wa'ha lanak sefa mae ya <hesitation> ya belis sa ne ipa malauw ya bele ipa malau ya kore kore sampe lei sinoli ye tak ne wata'fa ya uhti yak fita wa bala ye'ka of fi'to yabala mala'la fole'la to u'faya ya kupas sifu hwaya'loya ta'la sifu ya fala ya ase nu'faya. ya ya kupas sifu, ya tebu ya isi ane- anem ya pance hel'loy ya tebu <hesitation> ya tebu ya hel wa'ha wa'ha el'lu wa'ha enlu ya esa loy yak yak kupas sifu ya el'sifu ya bu sifu ya ra'bela ese ne me sifu sefa mau ya hona kolak. ya hona kolak cef. Kalo'waha anin be sa sehuna kolak be sa jua fita jua bisa esa anin e kara'wara ta jua bisa esa anin ne kastela bisa leu kalu. <noise> am kalu muna unti yali et'ak keli bo wa'ha. eli'bo waha ya uhti hua ani wa ala, atu'f fo ne fo ne dial yak buka ya ki spatu ya ote wa ma ye el ta fa, ya sawa ha mao, ya sa waha cef ya lo to ya tu tu riki. ya tutu riki abuk bala ya kupas sifu ya bo'lo sifu ya esu ne faya, <noise> ya el li sifu. ya el sifu hua anin ya tebu. ya tebu <hesitation> am safa mu- mus nae, am safa mu- musna hela huan anin safa mu'musna he'lam ya tip mumu tu waha, ko ae ne mara'ho ya hona, mu- musna ma bala ya kore kore ra sampe esa anin la'han na la'han na baru ya una esa anin ya wa hana bala. Ma kei le a'unti sefa mau am ramas <hesitation> ku'he am bana re na dalam.